A nchia nt'ana chundana kunda ts'on an ncho sikona nguji ngujina ng'e tuen xru sekin xru usu thu sudad thi thjua ndaninga alguna noticia o ng'e beo nisu nk'e tsuen niso nk'e a naya cha cha'na na ntha xruana o thiana k'ethi yunda chesi, tsi chrin <hesitation> ncho tingui nunthe je rungasen ng'e saon ng'encho sue niso ng'e jma tekjan cosa la tunue 'ian ni o n'ue 'ian si pero nch'on tekjanch'on t'esi n'uesi na ntha tiana ng'e thi kegasi t'uense en la ciudad yathi nditun nixin nchi rugunda ngujin cosa pero nixin nchi tekjan xra ngujii historia o alguna alguna seste nguji pelicula nguji nixina je' na taxina je' 'ia nk'e nch'on taxiun a na na nthaxuana othiana yeña xrugunda thi, <noise> chunda ni thi ndats'on ya.